مِشان علبة البندورة علبة البندورة أنا بِحفظا تئريباً سنة سنتين حسب تاريخ صلاحيتا إذا صلاحيتا بتضاين هالوئت هيدا أنا بستعملا وبرجع بحفظا بي مكان آمن وما بتتعرّض لأيّا شي يلّي هوّ الفريزَر والفريزَر بس تح- بس حطّا بحطّا بي طريئة إنّي إئدِر إستهلكا تاني مرّة للطّبخ. يعني متل إنّو أنا ب إذا كانت أزاز بفضّيا من الئزاز وبحطّا بي كيس خاص للطّبخ يلّي هوّ إنّو مُجرّد أنا ما شِلتا من الفريزَر الكيس دغري بفضّي البندورة منّو جاهز دغري للطّبخ بس أكيد أنا بكون حاطّة تاريخ صلاحيّة ال- <hesitation> ال- شو إسمو المِرطْبان يعني مِشان إنّو شو مشان أعرف أدّي تاريخو ما مِشان إنّي أنا والله كبّيت الأطرميز <noise> وما عاد عارفة التّاريخ لأ أنا عارفة التّاريخ من الطريئ الّي أنا حفظتا في بي ألب الكيس وبعدين بنزّلا وبسْتعملا وبطبُخا مع الأكل وهلّئ هون ساعتا خلص ما بئى بحتفظ بي شي بئى لأنّو نِزْلت من الفريزر صارت ما بئى إنّا ترجع ترجع تاني مرّة بستعملا يعني ما أكتر من مرّة وتّاني مرّة الّي هيّ أنا حطيتا بالفريزر و <hesitation> طْبخت فيا. مِشان هيك بيبئى الواحد بياكلا بي صحّة وعافية وما بيتعرّض لأيّا ضرر ولا أيّا خطر.